Haiko za zio raiky edy farany ambonin'ny tany fa tsy haiko raha ataoko e. Matahotra boko zaho e. Tsisy olo akeky e. Matahotra zaho.